نحب المدينة الكبيرة للحج، المدن الكبيرة فيها فرص للتطور، فيها ونس، وفيها دعم، وفيها فرصة لكل شي، ما تحسش فيها بال- ما تحسش فيها بالخلو من الأهداف أو أي شي أو الفراغ أبدا، مستحيل يكون في المدن الكبيرة فيه فراغ.